<hesitation> Eyina ekpan o eya ekpan ora bhoven aosi fa ado eyina bho odu usa gwe ohan gwen gwen opam ekpa hiso nta ado ezen enang bhoben aosi fem bhoven aosi fem ora bhaven, ora okpoto ado ehere ahumo. Saava okpoto ahoho gwe sa ahoho gwe abhoro, ayai gwe ava oko asase, akor ova ova ova ova ova ovai ọ agwen gwa agwo ara ahumo. Sah akor sa abahoro, abhae bhanyi o afi bheven abho abho ba agwo anyeng. Hohumo ava mfi ana bhaodo e use mfi sayai mfi, ava afi bha bhanyi be afo bhuno, afi bhanai, afi obunia afi evere aajen ja agwo anyeng holumo, ora ethoto bhe ara a humo, sa aafi je ebhambho. Nta asa anani abhoro re athammp ekpan jere hokum ava athob bhanyi be agwob afi bheven nro afio afio afio afio tu tu tu tu oba nta ekpan jere era ezan sa afi bheven be bhe bhambho ese ekure evun bho habho bhang afi bhadudu bho. Ava eha zuman kumo. Ahooo mo ovoovo ovo ovo ovoio. Nta asa ahoohoon ahoohoon abhoro ajian egba oba bho aru anono nta agwa afa bheven bhe bhamo afaa je akobho ari bha ikpa akpo, afi bha ikene a hekpae ekpa. Asi no ara rema don. Bhoven a dudu ora bhusi athan athan. Ara bhoodo ara thum bhusi.